Karatra bankaira de karatra <hesitation> misy ny volan'ny olona anakiray ah izay misoratra amin'ilay karatra ,efa ao anatin'iny daholo le vola de entina eny amin'ny gaba izy io ah de efa misy tarehimarika kely maromaro ampidirina izany, ohatran'ny hoe. kaodin'ilay karatra de faritanao fotsiny ah ny vola alainao de mivoaka avy any ilay vola